Ifufuru lee ikameshika chu lee shaamka likeenda likafua faato lika seneta chao lika mefua ukameshika ikanshalo kabisa kweshinda kwetcha kutelewe lishwa sefu. ngayaya ishamka chocho ikafumba fumbrumenk choo. yaanza ikanshalo saswe na ansa. ikaenda ikanansa isingo tandu chelea ikamema isinge hata chelewa kabisa ukaii. kaikykweshwa kweshinda kwechuki kwesha yeifwa safwa to ye- yechulia fo ndu yelala ikaenda ikayetika fosi mpaka ishike se chose ye fa machokwa cho ifwa makwai.